No sò guæi ninte do Canada. O l'é stæto colonizzou da-i franseixi pe-i primmi, e dapeu son arrivæ ascì i ingleixi e l'o l'é stæto sotta l'influensa britannica fiña a-e pòrte do vinteximo secolo, me pâ.